Ɔ́vyá úwù kènzé, kì yi ɔ́vyá úwòpo, kì yi ɔ́vyá úwɔlá. kì yi ɔ́vyá úwondo, kì yi ɔ́vyá úwɔlɔ̀. kì yi ɔ́vyá úwɔrɛ̀nyí, kì yi ɔ́vyá úworòwò, kì yi ɔ́vyá úwɔràndá, kì yi ɔ́vyá úworòndo, kì yi ɔ́vyá úwuwó, kì yi ɔ́vyá úwuwó la kwukpɛnyí, kì yi ɔ́vyá úwússɔ́.